<hesitation> loar wati, ndaike mori wati kani sia doho ede, edeku sodi ndaikeni. De nggahi nahu si cinae, loa loani mori tanpa sia dohore tanpa alat alat ede. umpama loap sindaike, more se doro ndaikeni, umpama hula, mori ese doro. Terus au, ngguda lalo bandai fu'u fu'u hajula, mantau wua mantau ro'o, maloa dingaha maloa di uta mbeca, mori edeni au daloa kai mori. De a tabeku utande, tadi utan, tadi janga, tadi serati, segala macam tadi den tiperluna au au rauke, au dingaha mbe'e, wara fu'u haju, wara ro'o haju ra nguda, wara mpori ra nguda, mori ese dorore. Au dingaha capi ntadire wara mpori ngudare di dorore, na, sapoda kain loa, loa mori tikani sia doho de, de indomu da edaku dou doho mu hanuka hanuka dou doho ma mori kakeke hapi hapi doro waraka, suku suku pedalaman, ti ti kanina hanu sia dohoka tikanina mandede doho, loar mori kalo hanya sekedar mori. <hesitation> maksud nahure hanuni tiwara di rawi makalaini, pala na terbatasi sampai edepsi loamu ruku morimu cina, tiskanimu ede, wati loana si nggomi nggahim morimde, bune habana lahanu, aka rasa makalai, tiloa tiloa sodi bade, raka, derita kombi, raka haba dari rasa makalai tiloa, tiswara ede. De ngena walipa maile dou ma wa'a haba. Desa pila nai waliku ampo raka haba wali, wara aja doumu made dou aja ti- ti loa ringaku. Na ole karena ede taho morire au walip akeni waru camposi ndaike labo tehnologi, bunesi nggahiti bunesi loam nggahide tiloa kalosasi, ndai aja ne'e rawi dana ja harus kani alat. Aum dakani ala, rau ronto fare kani alat, rontom fare kani ronto, de wara mesi dimaolen deika, walaopun ta arire pakupu ta ariren palam wara mesi ta deika. Na ede, ndoku hp ra lapto mpoamu teknologi, meside teknologi taude, na edeni maksud nahure loa mori kalo mori keni tampa teknologi, pala wati ngawamu maju morimure ede ede ncau. ngaha ro'o fo'o, ngaha ro'o jati ede ncaupani, tia tiloamu ngaha sifu sia. Ti loam ngaha makalai lai sia, ngaha labo uta- uta karisa, menjai, waraja simbu sekali sekalini, de selain ro'o fo'o rau kandeni. Pala ti loamsi ngaha makalai cina. Na, edepun misa ne'emu <hesitation> rawi danade nggahimu maco kai hajuni ato wadu. <hesitation> makanya tiloa sebanara kalo ma ne'esi maju mori, tiloa wati kani teknologi karena alumu na pentisi siadoho dimkamoda dirawi ndaire. Na, kalo hanya sekedara mori, taha morisi loa, ede kalo ndaini tapi setaho tahona morira ake, kani teknologi, setaho tahon kaim cara kani aina sampe, ncara kanimu, alumu segala maca mawaraka cinae, harus tio kabaemu, ede penting kai ntau akade kaden, den dingoare cina, kawara kabaepu edere.